Kua eh paste de dienteko jae yaiporun ipuere vaera kua mbae ñañono eh cepillore jaema kua ipuere vaera opaete ñanerai ikia oiva oeki kavi eh yandegui yaitio kavi pipe vaera jaera kua oyeporu